ⵜⵓⵜⵉ ⵎⵓⵙⴰ ⵀⵉⵇ ⵇⴰⵔⴰⵜ ⴰⵎⵎⵓⵏ ⵇⴰⵔⴰⵜ ⵎⵓⵙⴰⵀⵉⵏ ⴷⴰ ⵔⴰⵜ ⵙⵓⵀⵉⵍ ⵍⴰⵜⵉⴼ ⵀⵉⵣ ⴷⴰⵔⴰⵜ ⵜⴰⵇⵉⵢⴰⵣ ⵣⴰⵔⴰⵜ ⵜⵉⵍ ⵎⵓⵙ ⵎⵓⵙⴰ ⵎⴰⵇⵇⴰⵍⵉ ⵀⴰⵜⵜⵉ ⵎⴰⵇⵇⴰⵍⵉ